Sen a ka nyo te nongon ya, gen nyo te maton ya tan puputaa tovei a vus. Vus ain na sen na enimol ge sen na ka na katsian ovei kaa non naaman vus ai na enimol te nating, mes nainy nyi sua rom naam inyi mas tatang rom, mes nainy ai faruk rom manyo ge mes nainy ai fakout rom manyi, sua rom naaman ge nyi naa rom ovei naaman bong, ge nyi sagor rom ge naa vavis rom ei ai tsun bus tovei, ai naa minon ai te kaa fiisen manyi, ge ai seiv romanyi kain romanyi kain romanyi naaman ge, kaa rom manyi to jias tan naaman bong ovei nainy sak orom manyi. em.